Éséfuno ujumé uŋa yo nukaan: nujuhé uŋa yo nutaas wañi nuŋa yo nusuus usamatahi nuŋa yo nusuus ukarari nuŋa yo nusuus sibool éséfuno yanuur yayu ka nuhé uŋa yo nutaas siséjehi sinukuréén saan ubaaj mé éséfuno yanu yayu ka.